Mi ta'an bikkoi ledde mi hauta ha nder tasow mi wata kantu mi jilla be ndiyam sedda. sai mi wata ha fewnandu to fewi himbe yara nana beldum.